A jo, ngom kare re kalo ngom mo gahi ulang tahun bolo nagena ge, ngom mo biasa ge mo foli mam-mam bolo, mo gahi bira kuraci pake boso ge rimoi, a trus ngom mo karo mansia simo ge romoi bolo malofo ino mo baca doa salamat supaya nage bolo nage na ulang tahun gena ge ena yo bisa kabul ena ma doa gena supaya ma umur ge ena gau